माइक्रोवेव दोनों एकै तरिके से होत हैंगे। दोनों में खाना गरम करत हैंगे। ओवन में खाना को गरम करत हैंगे। ऊको गरम करण के लाने गरम हवा को इस्तेमाल करत जात हैंगो। ओवन में गैस जलावे और ऊखा तत्व का गरम करबे। हवा ऊपर उठत हैंगी जेसे खाना पकत हैंगो। इलेक्ट्रिक ओवन में धातु की कॉइल लगी होत हैंगी। जो खाना को गरम करत हैंगी। ई हिसाब से ओवन को खाना गरम करबे वाली मशीन भी बोल सकत हैंगे। ओवन के अंदर मेटल पावर रिफ्लेक्ट करत हैंगो। जेसे खाना ऑब्जर्ब कर लेत हैंगो। खाबे को मुलक चीजें बना सकत हैंगे ऊमें ओवन के अंदर।